þrír ungir menn eru ákærðir fyrir tæplega þrjátíu milljóna króna peningaþvætti í tengslum við fíkniefnainnflutning og sölu sömu menn voru í sumar ákærðir fyrir að smygla sextán kílóum af kókaíni til landsins félagsmálaráðherra segir það glapræði að loka meðferðarheimilinu í Krýsuvík hann vill tryggja rekstur þess til langframa en fyrst þurfi að ráðast í úrbætur samningur um starfsemina rennur út um áramót meira en milljón manna tók þátt í mótmælum í höfuðborg Síle í gærkvöld sem eru með þeim fjölmennustu í sögu landsins útgöngubanni sem hefur verið í gildi í viku var aflétt í dag Pólland hefur hrapað niður lista yfir fjölmiðlafrelsi í ríkjum heims frá því stjórnarflokkurinn lög og réttur komst til valda ritstjóri segir frelsi fjölmiðla ógnað og að blaðamenn búi við ítrekaðar málsóknir átök í stjórnmálum annir og einhverfa leiddu til kulnunar hjá fyrrverandi stjórnarformanni Bjartrar framtíðar með því að hekla teppi tókst henni að fá bata

gott kvöld þrír ungir menn sem sæta ákæru í stærsta

hafa einnig verið ákærðir fyrir samtals tæplega þrjátíu milljóna króna peningaþvætti mennirnir eru tuttugu til tuttugu og þriggja ára og voru handteknir í maí eftir að tveir þeirra smygluðu sextán kílóum af kókaíni til landsins frá Frankfurt í tveimur ferðatöskum þeir voru ákærðir fyrir smyglið í ágúst en í síðustu

viku var önnur ákæra gefin út á hendur þeim fyrir peningaþvætti sá sem er sagður hafa átt mestan þátt í

er einnig ákærður fyrir að þvætta mesta peninga nítján milljónir frá í ársbyrjun tvö þúsund og sautján annar er sagður hafa

sex og hálfa milljón frá ársbyrjun tvö þúsund og átján og sá þriðji níu hundruð þúsund krónur á þessu ári í ákæru er allt þetta fé sagt vera ágóði af fíkniefnasmygli og sölu mikil mildi þykir að enginn slasaðist alvarlega þegar eldur kom upp í fjölbýlishúsi við Brekkugötu á Akureyri um klukkan hálftvö í dag tvær íbúðir urðu nánast alelda og allt er ónýtt í minnst þremur íbúðum Ólafur Stefánsson slökkviliðsstjóri segir við fréttastofu að vel hafi gengið að slökkva eldinn

hefðu þeir komið einni eða tveimur mínútur síðar hefði eldurinn getað orðið óviðráðanlegur einn var fluttur á slysadeild vegna gruns um reykeitrun Alexandra Guðlaugsdóttir býr á efstu hæð hússins og náði að koma sér út Ólafur segir að hún og ung dóttir hennar hafi verið í stórhættu ég eitthvað opna fram á stigagang og þá var bara allt fullt af reyk þar ég bara fríka út hleyp niður og byrja banka á neðri hæðina hjá fólkinu sem býr fyrir neðan mig og það svarar enginn

hleyp ég aftur upp af því að barnið mitt er uppi og næ í hana þá er bara allt orðið fullt af reyk við hlaupum út er einhver maður hérna sem aðstoðar mig og reynir að komast að

sé einhver inni og þá er kona þar inni sem hann fer og nær í og kemur henni út

nei nei

sjokki og hrædd um stelpuna gera þarf úrbætur á meðferðarheimilinu í Krýsuvík svo hægt sé að skrifa undir nýjan samning um rekstur þess krafa er

um fasta viðverðu starfsmanns en vistmaður svipti sig lífi þegar enginn var á vakt félagsmálaráðherra segir að það væri glapræði að loka heimilinu og vill tryggja rekstur þess til framtíðar óvissa hefur ríkt um starfsemina hér í Krýsuvík og á tímabili var jafnvel talið að loka þyrfti meðferðarheimilinu það er rekið á skammtímasamningi sem rennur út um áramót og nýr samningur liggur ekki fyrir félagsmálaráðherra vill tryggja reksturinn til framtíðar á meðferðarheimilinu í Krýsuvík

dveljast vímuefnaneytendur sem hafa ítrekað reynt að ná bata áður en ekki tekist þetta er langtímameðferð og er

frá sex mánuðum upp í tvö ár þar dvelja að jafnaði tuttugu einstaklingar og er biðtími eftir meðferð langur um þrír til sex mánuðir í dag eru um þrjátíu karlmenn og tíu konur á biðlista málefni Krýsuvíkur hafa verið til umfjöllunar í fjölmiðlum nú síðast fyrir tíu dögum eftir að ungur maður svipti sig þar lífi það gerðist um helgi en enginn vaktmaður

er á staðnum eftir klukkan fjögur á daginn og um helgar sú tilhögun sætti ámæli í úttekt sem landlæknir gerði á starfseminni árið tvö þúsund og sextán segir ekki hægt að fullyrða að föst viðvera

hefði komið í veg fyrir þennan harmleik það hafa verið framin sjálfsmorð inn á lokuðum stofnunum

sem er vakt allan sólarhringinn ég veit það ekki ég get ekki svarað því skrifað var undir samning í

í sumar sem gildir til áramóta í honum er kveðið á um úrbætur í rekstri og gerð krafa um vakt allan sólarhringinn verið er að útbúa aðstöðu fyrir vaktmann í Krýsuvík og er stefnt á að hann hefji störf á allra næstu dögum þá var Landspítalanum falið að gera úttekt á starfseminni og á hún að liggja til grundvallar framtíðarsamningi sú úttekt hefur enn ekki farið fram og starfsemin því í nokkurri óvissu við höldum áfram það hefur ekki áhrif á starfsemina sem slíka umfjöllun og samningsleysi

höldum því áfram félagsmálaráðherra segir það ekki hafa komið til greina að loka meðferðarheimilinu

þess að ég vildi ekki gefast upp á þeim einstaklingum sem að þarna eru vernda og eru einstaklingar sem lenda á mjög gráu svæði í okkar félags og velferðarkerfi ráðherra er vongóður um að ráðist verði í þær úrbætur sem þarf til og að reksturinn verði tryggður til langframa það er náttúrlega það sem Krýsuvík er að fara yfir núna og gera breytingar með þess vegna gerðum við sex mánaða samning við Krýsuvík með það að markmiði

auðvitað að geta gert langtímasamning vegna þess að það eru atriði

sem þarfnast lagfæringar en það hefði verið algjört glapræði að mínu viti að loka þessu og láta alla þá einstaklinga sem þar eru fara út á götuna íbúar á Fljótsdalshéraði Seyðisfirði Djúpavogi og Borgarfirði eystra kjósa í dag um sameiningu sveitarfélaganna á kjörstað í Menntaskólanum á Egilsstöðum er Rúnar Snær Reynisson fréttamaður í dag já og kosningu er lokið í Djúpavogi og Borgarfirði en

hægt að kjósa á Egilsstöðum og Seyðisfirði

voru fjórar klukkustundir í og undirbúning stofnun þess

tuttugu og tvö í kvöld við fylgjumst

yfir milljón manns kröfðust afsagnar forseta Síle í höfuðborginni

forsetinn aflétti útgöngubanni í dag og boðar uppstokkun í ríkisstjórninni til að mæta kröfum mótmælenda kveikjan að mótmælunum í síðustu viku var örlítil hækkun

í almenningssamgöngur og til að byrja með tóku nánast aðeins stúdentar og ungt fólk þátt nú beinast mótmælin að stjórnvöldum einkavæðingu heilbrigðiskerfisins og auknum ójöfnuði og nú taka allir þátt fólk á öllum aldri úr öllum stéttum ber potta og pönnur og krefst breytinga mótmælin í gærkvöld voru ein þau fjölmennustu í sögu landsins og götur borgar fullar af fólki mótmælin voru að mestu friðsöm en þegar líða fór á kvöldið kom til átaka milli hópa mótmælenda og lögreglu mótmælin hafa staðið

í rúma viku minnst nítján hafa látið lífið og mörg hundruð slasast mótmælendur krefjast afsagnar forsetans en hann kallaði mótmælin kröftug og glaðleg á samfélagsmiðlum í gær í dag ávarpaði hann þjóðina og boðaði breytingar

hundruð manns komu saman í Barcelona á Spáni í dag og kröfðust þess að leiðtogar aðskilnaðarsinna yrðu látnir lausir Hæstiréttur Spánar dæmdi níu leiðtoga aðskilnaðarsinna í fangelsi um miðjan mánuðinn fyrir að æsa til uppreisnar gegn spænska ríkinu þegar greidd voru atkvæði um sjálfstæði Katalóníu mótmælendur hafa komið saman nánast upp á dag síðan nærri eitt þúsund hafa slasast í mótmælunum þar af þrjú hundruð lögreglumenn þá voru einnig fjölmennir fundir haldnir í Barcelona

skipulagðir af hópum sem vilja aukið samstarf stjórnvalda í Katalóníu og á Spáni meira en níu af hverjum tíu kynfrumugjöfum sem notaðir eru við tæknifrjóvgun hér á landi eru rekjanlegir Alþingi hefur nú til umfjöllunar tillögu um að tryggja eigi börnum sjálfstæðan rétt til vitneskju um uppruna sinn fimm stjórnarandstöðuþingmenn lögðu tillöguna fram í henni felst að Alþingi feli

dómsmálaráðherra að undirbúa lagabreytingu sem tryggi að börn sem getin eru með tæknifrjóvgun og kynfrumugjöf eigi rétt á upplýsingum um uppruna sinn í greinargerð með frumvarpinu kemur fram að í núgildandi lögum eigi börn hér á landi ekki sjálfstæðan rétt á að vita hver kynfrumugjafi er og er nafnleynd tryggð hafi nafnleyndar ekki verið óskað getur barnið þó beðið um aðgang að upplýsingum um

hjá Livio sem er eina hér á landi sem sérhæfir sig í

segir að langflestir kynfrumugjafar sem notaðir eru hér á landi séu rekjanlegir níutíu prósent sæðisgjafa og níutíu og níu prósent eggjagjafa það sé mikil breyting frá því sem áður var og til marks um breytta umræðu áður fyrr var verið að hugsa um tilfinningar mögulega foreldris sem kannski á við vandamálin að stríða en

að hugsa um réttindi barnsins til þess að upplýsingar um sinn

í skýrslu sem Evrópuráðið fjallaði um í vor eru færð rök fyrir því að réttur barna til að þekkja uppruna sinn sé sterkari en réttur kynfrumugjafa til nafnleyndar talið er að átta milljón barna á heimsvísu hafi verið getin með þessum hætti og víðast er nafnleynd gjafa tryggð

með lögum í skýrslunni er lagt til að nafnleynd verði afnumin með lögum og að börnum verði tryggður réttur frá sextán eða átján ára aldri til að vita hver

nú þegar eru slík lög í gildi víða í löndunum sem við berum okkur saman við Svíar hafa verið í fararbroddi og þar er börnum tryggður réttur til að fá að vita sem og í Finnlandi Noregi og Bretlandi lög í Danmörku heimila nafnleynd líkt og hér ríkisstjórn Póllands höfðar ítrekað mál gegn blaðamönnum miðla sem gagnrýna stjórnvöld segir ritstjóri eins stærsta dagblaðs Póllands frá því að hægri flokkurinn lög réttur tók við völdum árið tvö þúsund og fimmtán hefur Pólland hrapað niður um fjörutíu sæti á lista yfir fjölmiðlafrelsi í ríkjum heims í skýrslu um niðurstöður frá eftirliti ÖSE með þingkosningunum í Póllandi sem fóru fram október kemur fram að stjórnarflokkurinn eða opinber fyrirtæki hafi höfðað tólf sakamál og yfir þrjátíu og fimm einkamál gegn blaðamönnum á einum miðli

eitt af fyrstu verkum flokksins var að breyta lögum um ríkisfjölmiðla þannig að fjármálaráðherra geti rekið og ráðið yfirmenn beint

minnist þess að ein af fyrstu samskiptum hans við ríkisstjórn laga og réttar hafi verið þegar honum var meinað að skrá sig í ferð á vegum stjórnvalda eftir að flokkurinn breytti lögunum um ríkisfjölmiðilinn var hundruðum blaðamanna þar sagt upp og merkja mátti augljósar breytingar í fréttaflutningi en flokkurinn segir að breytingarnar hafi verið nauðsynlegar til þess að tryggja jafnvægi í fjölmiðlaumfjöllun hér í Póllandi því aðrir miðlar vinni á móti honum

segir að lög og réttur vilji setja á fót eins konar fjölmiðlaráð sem fylgist með störfum fjölmiðla og skeri úr um hvort þeir starfi af heilindum

hafa tekið afstöðu gegn stjórnvöldum en er eðlilegt að fjölmiðill geri slíkt fyrrverandi stjórnarformaður Bjartrar framtíðar brann út í starfi en komst að því að með því að hekla teppi náði hún bata átök í stjórnmálum annir og einhverfa leiddi til kulnunar Guðlaug hefur í nógu að hún er að leggja lokahönd á sýningu á teppum sem hún hefur bæði hannað og

náttúrulega svolítið ljóðrænt að hlý teppi veiti bata við kulnun ég gat ekki lesið og ég gat ekki gengið jafnvægið og samhæfing og ýmislegt alveg alveg út úr kú stuttu áður gekk Guðlaug í gegnum mikil umbrot

framtíðar þegar flokkurinn ákvað að slíta ríkisstjórnarsamstarfi sínu við Sjálfstæðisflokkinn og Viðreisn miklir umrótatímar í pólitíkinni fjölþætt og á sér langan aðdraganda ég var náttúrulega í starfi hjá b h m sem var allur sólarhringurinn í mörg ár ég var aldrei bara í því ég var að gera aðra hluti með sjúkraþjálfun halda námskeið vera mamma byggja hús og svo náttúrlega fer ég í pólitíkina og ég er heldur ekki

bara í henni spilar þetta þetta er ekki eitthvað sem Jón og Gunna lenda í upp á hvern dag þetta havarí sem var þarna á þessum tíma svo náttúrulega hlutir á bak við tjöldin sem ekki sjást sem taka

kulnun er líka stór þáttur í lífi kvenna á einhverfurófi við förum í gegnum lífið eins og sagt er með grímu við erum alltaf að leika okkur eðlilegar það tekur gríðarlega orku að spila eftir leikreglum sem þú skilur ekki alveg ég rak mig mjög á það að minn háttur að vera mjög hreinskilin ég er ekkert endilega að hluti þegar ég segi þá fólk tekur því misvel maður fær harkalega til baka pólitíkurinnar sem er mjög mikið leikjafræði hann er erfiður fyrir fólk á einhverfurófi vegna þess að maður er ekki að spila maður er að vera vera maður sjálfur þá greip Guðlaug í heklið og á meðan svo sem enn í gangi teppin eru innblásin af sterkum konum eitt er byggt á Guðrúnu frá Lundi annað er Þuríður formaður það er metoo teppi það er free the nipple teppi

teppi brjóst náttúrulega þau eru mjúk en þau eru alls konar engin tvö eins ekki einu sinni á sömu konunni lengsta heims var tekin í gagnið í Suður Kóreu um helgina ofurhugar leggja af stað úr um hundrað metra háum turni og svífa yfir sjónum um fjórtán hundruð metra línan er hluti Jinhae og vonast er til að hún dragi fjölda ferðamanna til borgarinnar

á ári þurfi til að greiða fyrir herlegheitin og þá að veðri fyrsti

tók vel á móti okkur í dag enda var fallegt veður um mest allt land á morgun verður áframhald á blíðviðrinu víða bjart og hægur vindur en það nær þó að þykkna heldur upp við vesturströndina næturfrost einkum inn til landsins en hiti víða að fimm stigum að deginum Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur segir nánar frá veðri að loknum íþróttum það er Kristjana Arnarsdóttir sem segir íþróttafréttir í kvöld heil umferð var spiluð í Olís deild kvenna í handbolta í dag Íslandsmeistarar Vals mættu stjörnunni í toppslag á toppi ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta

jafnaði vafasamt met í gærkvöld Keflavík heldur áfram að vinna í karla í körfubolta golf heimsbikarinn í alpagreinum og fleira til í íþróttum hér rétt á eftir

fíkniefnainnflutning og sölu sömu menn voru í sumar ákærðir fyrir að smygla sextán kílóum af kókaíni til landsins félagsmálaráðherra segir það glapræði að loka meðferðarheimilinu í Krýsuvík hann vill tryggja rekstur þess til langframa en fyrst þurfi að ráðast í úrbætur samningur um starfsemina rennur út um áramót meira en milljón manna tók þátt í mótmælum í höfuðborg Síle í gærkvöld sem eru með þeim fjölmennustu í sögu

landsins útgöngubanni sem hefur verið í gildi í viku var aflétt í dag Pólland hefur hrapað niður lista yfir fjölmiðlafrelsi í ríkjum heims frá því stjórnarflokkurinn lög og réttur komst til valda ritstjóri segir frelsi fjölmiðla ógnað og að blaðamenn búi við ítrekaðar málsóknir þessum fréttatíma er

næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan tíu í kvöld og vefurinn rúv punktur is er uppfærður allan sólarhringinn

á að hægt er að horfa á þennan fréttatíma í RÚV